ایتالیا د روم امپراتورۍ د لوړې دورې لپاره مشهور دی، چې په ټوله نړۍ یې اغیز درلود. په یو زره اته سوه او یو شپیته کال کې ایتالیا د یو متحد هیواد په توګه جوړ شو. د دویم نړیوال جنګ وروسته، ایتالیا د جمهوري دولت ته بدلون وموند، او نن ورځ یې د نړۍ په کلتوري او اقتصادي ځواکونو کې مهم ځای لري.